Koiung bane mange galave-ma mang-goma pala la telaga ko ba bane mang-nge galave peleng ipel pala, mute teng-e <laughs> rango saveembe peleng piel paki, oia ko-avaie ging karung karungave mang-geong nae ate ule pite karung man-geong nae samong, tong sa somong te ko ta tealong tineng gonikel-mo rong mangae gokorol poli, mute gea pa poli amo, ko mute gea-me song gonong, mute gere mo tepelame ima pela ate panoi-me ere pela ate karingme karing kel ate tinel-me, ko mute gea kor, gea koru peleng te koru pela poli-mal peleng kere mange te mela talong mute ta gavong galve-ma, galvema peleng imo kai aong nuto go mo ge mone pel poli peleng-ing givong mo kai aong song gonong, konte tong ka muta el poli peleng mute, mute ulei pe-a pinte gokoro li poli-a te tovo pang-a el poli-a tovo ting-a, koe mange-a vive muge gere genga te pala le paneng-me oma gerel oma piti kari, pike ivaime mang-geong nae bil ule biloko ting kairo, te gere bai geae te pala pamo gerel o-pang-a. Opai pia rolve mang-geong pi pa pa binavu moname pa benavumba buove, tie tirang poto tambuol kelve mute gere gea te pala pamo oma-a tente ting butoi-a tineng gonikelmo rong kairo oia tong butoi-a mute, gere gea pala lamo oma mea ko mute-e tong buol kondola lamo oma-a, nete ere paro paro el tema ko nete kurung kae poloi baneng mang-geong na-e teve muge, <noise> ti teve peleng muge kae genga poloi muge gere bargkalomame la-e tambuol-me, bimpe bi bimpe pinte karung karung pi mambaro mang repel pinang, muge gere bangkalo la-e taragonuvu tonge tambuol be me bing-nge kale, temi-me ere la bakiavu-me munge bangkaloal lambe-a, te teve be bite karung karung mae rong mae ere geng-ga guong ko muge geng kalo song la-e gongkalo opiko, la kelai ikel se-me ko gane gi teneng ete ipanga el alavu-a, tong geng-ga kong gel alavu teve geng-ga kong gel alavu gi teneng el alavu ko gong-gokong gi teneng kese tong ngengo song guong-a ging pagivave-a. Tong teve teve peleng muge kae- gengae vere vaneng mange gane muge teneng el koruambel-se, tineng gonukel geng-ge rong manga inge geng-ge ging-a tombia el taloi ere kale <hesitation> oia geng-a na muge teneng el koruambel se-me mae ere geng-ga guong ging pagavave peleng, tong muge gongka gengkalo song ipiko pel se bi <hesitation> teneng ima-a gongpolove ere ilatovombe-la neng banoi balo balo taie tong kanige anengme ka raneme, ko-a-vive muge genga koruambe baneng el-e-se mang-geong na ule ting saul, saul mute-e gea korul tinel koiung mute ba tomo panga el tinel-a, ko mang-geong na-e naka naka mo pale muge binso, binso gal-e koruambe poi se ko muge tineng gonukelpe rong manga kerave, muge banoi teneng ima-a el sembe buove-a, ipi ipang-a el korumbe be-a muge gonikel-e koruambe rong manga kerave kerave bae vive. Naka te bai tomoma-a naka moe temele pale, oro agoi peleng iama mute gere gopola kel se-a, <hesitation> ko mang-geong na vive geng-gome ga ne-me geng-go ging karungave-me muge gere gompolaong me omame, gane muge genga verene vaneng ka gompolave gonong pelve, gang peleng mangeving ti-e gerel balo balo ko togo aneng ote peleng gompolave ma gere kel se iong-nga, oia kae mang-geong na pulva, muge tong bua geng-onga gela elamua tineng goni kelneng nong manga pulva pulva kong bua kong ge vere bua, geng go ge vere i-nang tenang ka-neng ko gere-geng-go gela elamua ko ging pulva, pulva geng-ge muge teneng teneng ima la elamua muge banoi gane gompola poto-e teleambene ima el tema gane gampo-la poto, gavaibe bie tinel li bugovai mol kola muge banoi gompola oma poto mol-a oma-mea ga gongpola pel-e iembe-me ko gone-gom-pola genga poloi baneng gong poliong. Geniong rong manga muelena-ave moe-a, oe nang panoi piti mueleng pulo te tane-ma-a el-emampe-a mugere gonikelmal nong manga mueleng peleng polie-a amoa, <hesitation> mute gerel muolo tong mang-geong na bu tingte gale, mute ere muolo ko mute-e go-poli-liong-a kae te bua ging gulang ipako-a el poli-a, mae ere le-mo ting alie tong mute-e gong mueleng o-ong ipo pelmange gan rel go mela onga go poli-o, ko maie ere el nae pel karegembe muge ka muge ka gompola pel poloi muge gere bonoi-a kerel <hesitation> ka ganrel itemo peleng mute gere bai gopola ima poto se-me, gopola ima poto televi bua ge-a moe mange mang-geama mang-geong oro gerel vive muge gere banoia muge nange muge gano muge gompola, ve pel kevave ga mang-geong na teve muge banoi bang kalome la se <hesitation> kogere geng-go ging-te karung karungme ulu gonuvube ogame muge gere gompolave me ima kel te sembe me ima la gonuvu. Gengo ipoele tema peleng gane kong muge gompola pele tilavu na genga koruambe el tilavu lu se-me, mang-geong na ule ting saul ere penang, muge teneng ima-a el ti lavu-a el koruambeme ko muge-e teneng muge banoi binsae kaniga aneng, banoi balo balo balo ranekal-o rane kaniga ane roni genong banima, talong gompola poto tinel gompola pel tila ere kale pel tinel mang-geong na naka, moe naka te gopola pel keva moe pale, mo avoi te <hesitation> <noise> <hesitation> ule tinge kuondrung peleng, ule ting kuondrrung mute gea pala lamo pikel tinel-a, opi pikel tinel le tonge gere kona konoai ambe-me mang-geving mam bai kel-e se. Mang-geong na koloae-me ere kale-me <hesitation> a tinel le kelaie song isua sue ko mute bai geae poli amo ping-a pikel rung range, ko mute bai temo-ma-a mute go tongtong meng mem-ma-a ping mae potokapeng omang kae kola kare koi omong, ko mute rekoi-a rekoi-o kondok peleng mae vive ging gulang, ko mute bai baro baro mute bai rave bakel tongave ere lapame tong pa vive ging gulang-a, koiung mut-e bena le-ma meng aneng oma pel poli-a kuondrung oma pel palo mole-a iping-a nae, kae tung ke poli song mang-geving mo geame ka mamo kai amo song oro gerel pala li gerel li gerel temol la kava, mang-geong nae paki paki te gea pala la-mo kaling mang-gene na poli oro li gerel tema la kava, <hesitation> ko kuondrung kuondrung kuang gea pala lamo geong ko. Vive geng-ge me gano gela gulu gonuvu ko mangeong nae, geng-go ginge kiere biave kel neng ka-e rung kua moe- <hesitation> ule ting-e tente tel sumbe piave tone, tong muge-e neniong rong manga-e manga poto tento tela elavo tineng gonic el ule tente geniong manga wel pato <hesitation> a vive me muge gere banoi-a banoi otea, gompo laveme balo balo koiung gere togo aneng ote neng gongpola-a, ko-a ule ting-e tento tineng rong manga temele temele kuang peleng gopola pel keva, oia koe mute gopola pel keva temele gopola pe kevo ko. Tem to ting-e pale ule ting pale gopola pel keva, agoi, agoi ko tento tingie mevo giago kel mo ule te ting agoi-a mute gopola gel keva, oia mang-nge mang-geong na paki gopola pel pala mo-e telaga,-e- rino kuondrung, mange gena palalve baneng-a pa mante a gol golta moto tineng gonikelmo rong batola, pa man tereng pangoi temang kage baka-a-aolial opi pel sikut-e, a-aolial tipale tineng gonikelmo manga rex, pa mangtereng mo <hesitation> papa ta ben kavare koiung kavare baigal mante tola iong ipine mang tereng temang, ko pa-a ule ting-e lopu, ule tente kuang ting lopu peleng ti gea pala lamo kel tinel, oia ule tente ting lapu mo be-na peleng-ing mo gorung tong mo val ipi kele kel tinel ti karing kel tinel-a. Oia koiung mo, io piso mo io pitso mo pelening mo ke liang amo tong, tola oro a ule tiko mo mang lela pelen ning motane ka teolo mang kelong le pelalve song, pamo aring leong mo repel pelmo song pa <noise> bulong page i lamo gamo-ma piteng, mang tereng pali kenge mang pele-ing mo mam-mo, mang tereng kenge mo-a, pa mang-meng tereng tange mo pa ti bunei teng <hesitation> pa bulne mo-teng, pa bunie mo kang kang <hesitation> ko ti seng song-a meng temang mang tereng temang kenge ne pele-ing <noise> pae kavare papa ta ben pamo kata givong gemi amang tereng-a, na mang meng tereng pang ipine ulong keria pele-ing kenge pomo pel bas kenge mo pel bailo-a, oro iote boila po <hesitation> vive. Vive kuang song gengo goti kari tireng genga vereve baneng, ko muge <hesitation> genga vereve vaneng gane muge, genga vereve vaneng kel-se, gano neng genga poloi, ko gane gompola kel kevave, kevave ima lu se <hesitation> gano, muge gere goneng pel koruambe bi iung-a, koruambel se me mang-geving koiung neng teneng gompola oma-a, oia ko geng-ga ging taroie, tong taroie ko-e taro la tutuong mute ka gea mela vamo kong, oro mange, mange neng kuang song muge binikel le-long pikel tinel litela, koiung muge genga poloi baneng oma-a mange-a poloi ba buove, buove peleng muge neng kuang song umbul le-neng apa pel poli me, <hesitation> mange-ka poli-a tente a tente kong te piso-oma pikel tonel, te pisogal-a poli ka-ing poli song ve-a, blang-a msnge neng kuang song muge goneng oma pelme gompolavema pel me-a, mange neng gi kolang neng gi keaso ere ging ameleng goneng pel-a poli.

Neng genga-e <hesitation> poloi banenga, oma kel tinel-a, geng-ga-e neng-a torie, vive ging taroie ko-e ule tento ting, ting kairo timo repel rong bii-popume a tema mong mute ko rutong kaong, mute gere bugo-ong me gene geneme ima itele se me, iama mute repel gopo itele vereve, mute repel teng ka rutong kaong goma, tente ko ti-mana song-a oro ting uravave, te tong-e kel mo pakel mo ko kel mo ko ting urava meng, ko gerel atema teto manga sole song-a peleng mute gere gea pongtang ave goruang mone geviang ping repelmo geong-me, mute repel me giang-a te tang pakelmo ka kel mo koiung tange mang-oge a uruva imal mo oro mae ka sole, ton tontea mute gere gea poloi bamo me ima tonge <hesitation> ka poli oroe te pala mute gerel repel te palalve pikel <hesitation> a iva, ere apa piae pavena muna pia rilve kerel gea te pala <hesitation> mo teng peleng mute ka gea mela vamo gonong, gonong mute gerel. Gerelme geama-me geteng me gere geate palave koiung <noise> mo moval tonge meval, buol kondola pele-ing tomoma kel kondola ima, <hesitation> koe mang io ka ka tulama po teve-a iama nange piso-e tong tele tin nanave namo repel gopi i gare peleng mute mae ting gol mute ting gol bakalo opo la-mo, ko timo-ting tele peleng ti mute rong-e mol, mol teve ging gulang, ko mute eria-mol mo ting gol eong-go taimong mute katealong repel mo otea, mute bena pele-ing bakalo lamoa, mo mute-e repel gote me peleng-a mute repel potomo-a ko mae mam-moma mang-gene ping-e eria, ka mela ete vama mute ka mulo pel poli oia pel keva oro tele te gere bakalo song la mo ti-nanave koiung mo repel potomome gopome igare <hesitation> oia, koe naempe povive-e to sua keliong po vive, monge vereve vanong-me moe palale vaneng.